Mmm color verde yó ta kini kea significar, ta- ta kuxana ná, xhinio na kuiyó, ta nguan na xa tiempo na ku kinio guan chí ta kon davii yó tá, nmini kuni yukuxó a nenetu ho o on. a yuku na ku kuxhio, ha a oduga tiempo ichíi yo'o nguan ta ha a an hovatán na nruve sandro ta- ta kon lia davii yó ta ini yoxó yo, ho o on. nritá horasi ha a a. nrida ho o on. pastoyo nida ñá, nane vidaxhí ta ha a an nrukuia, ta kini vii ho ñoo yó'o ña taxhinio ná nruvia ha a an. jan ta ke nenetu iin. yatayó iin ha a an. verdolaga yo'o ta ku kuchio nidajanta ha a an. modo dikantán ha a an. nruvee santo na na kon davii ta xataniño na ko kuii ñoyó ta na jan una xataninio na ku significar i iin i iin ná nguna kuii yó vini.